al'aada United States ni 'ko kuma' America niaran ni ɓe ɗo waata kare bana kare suite hannjum on al'aada maɓɓe bo hamɓe al'aada maɓɓe al'aada arane en bature en un bo hamɓe al'aada maɓɓe ni ɓe komoy waawan wara joɗi ha wuro maɓɓe bo ɓe walaa irin kuujeeeji bana lawrugo hamɓe ni asali al'aada maɓɓe ni ɓe ɗo mari julɓe ha nder maɓɓe ɓe ɗo mari ha'ɓe, ɓe ɗo mari Christian en, julɓe ni ɗo yaha julurde ɓe jula, ha'ɓe bo ɗo yaha Church yaha waɗa ɓe yaha ɓe rewana jawmiraɓe maɓɓe, so nonnon ɓe ɗo joɗi jam be maɓɓe hamɓe ha wuro may ɓe walaa bo al'aada irin jee 'kaza' 'kaza' say day al'aada maɓɓe jee ɓe ɓuri anndugo ni shine fijirde ɓe ɗo fija soosay, ɓe ɗo mari al'aada fijirde bana ball koɗɗe, ball junngo yinago ba'uugo mootaji, ɗo al'aada maɓɓe un